हां, ज्यादा उचाई पर कम तापमान में पानी उबलें चे, काहे से कि उँहां वायुमौन्डल दबाव कम होगाईंचे। वायुमौन्डल दबाव कम होगाई के वज़ाई से पानी के <hesitation> उबलें के लिए कम उर्जा <hesitation> के जरुवत होगाईंचे। कम तापमान के जरुवत होगाईंचे। उर्जा के कारण कम तापमान में ही पानी उबले लागेंचे। <hesitation> एक एगाव ठोस कारण ये भी चे कि ज्यादा उचाई पर पानी और कोई भी तरल पदार्थ की कौथनांक बीपरित हो जाईचे या फिर कम हो जाईचे।